Mi waɗay suno ɗuunngo to ni himɓeeji salake ngaruki janaza am. To ɓe ngaraayi kaɓɓol teegal am boo, mi wannataa, ammaa kam ah, waruki, waruki mooɓgal janaza am kam, kannjum woni timmunde, kannjum woni gaata ɗum ƙarshe ɗum goɗɗo waɗanta am.